<hesitation> Karazany <noise> lôkon'ny maso ,ny tena hita aloha zao <hesitation> roa: ny mahintiny, dia avy akeo marro marron satria oh, dia misy koa lay ankoatriny zeigny; fa lay mampisa lentille reny dia arakaraka le ko-lôkon'ilay lentille zagny iny no mampisy raha; fa le tegna mibahan-toerana lay loko roa ilay novolagniko takeo igny, lay marron sy ilay mahintiny.